<noise> bos tib lni c̲h̲ak tib mars xki c̲h̲ak lëꞌ minn xgit pelot pues lëꞌ ic̲h̲ë minn siazë xwiy lëꞌ minn xgit lëꞌ minn, komo ke nak lni chenma lëꞌma nak chen xpatronma lëꞌma sia dzekna xwiy xwiy lëꞌ minn yu xgit y nap lëꞌma c̲h̲ak nle ldoꞌma lëꞌma sia lo wiy xka siama lëꞌ minn xgit pelot lëꞌ minn c̲h̲uꞌnn gan c̲h̲uꞌnn xgit diꞌltsa bekwaꞌn xdeꞌd minn premio lo minn, pues lëꞌ ic̲h̲ë minn siazë ic̲h̲ë minn ziꞌdzë lni xka nap ndzun c̲h̲ak xkiedzma c̲h̲ak kaska nak lni o ti oktubr nak lëꞌ lni lëꞌ c̲h̲ak, yor na xki ziꞌd ti misgiaꞌl sia lëꞌma sia xwiyma lëꞌ minn yu xigit c̲h̲ow idoꞌ o ic̲h̲ëꞌga minndoꞌ ic̲h̲ë yu xigitzëꞌga, bos ic̲h̲ë ic̲h̲ë minngol ic̲h̲ë nle yuzë ldoꞌ siazë xwiy c̲h̲ow idoꞌ xka lëꞌ minn kë c̲h̲uꞌnn gan, diꞌltsa kwaꞌn sdzoꞌbga minn premio sdzobga o lëꞌ minn c̲h̲uꞌnnga xki c̲h̲ak mis c̲h̲ak giedz xilni xpatroꞌnnu. <noise>